Tɔɔ osapulu musu ya osapulu nɔɔ emasiki gɛp kpa fani nɔɔ osapulu ma egya na ɛyi na ɛyi ma wak agɔngɔɔ mani wak agɔngɔɔ nu osapulu ma shang amɛi nɛ shang osɔ sɔɔ ma juki osapulu mɔɔ oso sɔɔ mɔɔ masikin juck namawaka agɔngɔɔ nɔɔ osapulu ojkɛ vakɛ ma infu usapulu ma sɔsɔɔ ma juk mɛ gap ma ma juk kwɛi sha gap <hesitation> ga ma waki elimpɔ si wɛ gap ma burunjɛ na chusi nama kpashɛ tɔɔ osapul sai sa wɔɔ na afuɛ saka wɛna afuɛ ama akwɛi osapulu ugyi sa shɛ na a fuɛ ojkɛ tatɔɔ owɛni ma waga nu osapulu ma waga agama saka wɛnɛ elim ma zɛk aga ma wakit kama indɛ ochɛ ma sa na wak aga pisɛ nɛ ma wak owɔndɔ ma wak origa ma wak atakalami ma ma wak atishɛt ma ma wak oskɛt ma yɛ wak ekampɛ <hesitation> ma ma yɛi wak <hesitation> kova shoe ma yɛ wak duka ma yɛi omɔpin ogju ma <hesitation> gaba kidaya tɔɔ mɛ ya duka eɔshɛi kuwɛi ampani osapulu ojkɛ kyiɔɔ ɛtɛ osapulu, Ma jyi fu osapulu ma pɛr ovɛt maki shang gɛra mɛ nama <hesitation> jgɔtce na gɔt kama ovɛt suku jur ajan ma zɛ ji using amɛi osapulu makpashɛ ma pɛt ovɛt domin embɛ ma ca wɛ ochemical tɔɔ maki ɛya using osapulu ma kpɔɔ omɔping ogcu kama ogchu kɛi su owɛi nɔɔ otis ma enyi shong amɛi nama e juyɛsi nama ekpashɛi ma shank ga abɛ fu ugchɔchɔɔ kode ma fu omɔpa. fusha shi ugchuɔ nu uzɛk itada elim duk elim jɛ si wwɛi yɔɔ ma kpashɛ duka wɛi zɛk, ma in lapa ejmaku osapulu kuma makpa shɛi ma wak. <hesitation> a wa bɛbi watɔ otoilɛt mu jyi akwai awa jɛ sa wɛi nu wc akwɛi kɔɔ banalatɔɔ sana gna vɛ osguad tɔɔ kɔɔ dukan jɛ mu ɛya using osapulu muwak otoilɛt musuku bɛby ma mungyi kapshɛ kap amfani najɛ namu wak aga eburunjɛ tɔɔ muya duka owɔɔ ɛshɛ? Owɛi amfani in osapulu tɔɔ akwai ɛgya aga nɛ elɛm ma iya using osapulu ma wak omɔtɔɔ ma iya using osapulu ma wak emashin, Ma ɛgk kpafani nɔ osapulu wak ojirigi ma ɛji kpafani nɔ osapulu ma ma wak kwɛi shanga mɛ ciki ɛgyan kɛ masɛ ejyɛp ma ɛji kpafani nɔɔ osapullu ma wak <hesitation> otɛnki ma ɛgi <hesitation> kpafani nɔɔ osapulu ma wak <hesitation> kama kɔ <hesitation> ozinkkɔɔ osolar pannɛl ojkɛ sana shank afankɔɔ noɔ fuba ovɛt ba nɔɔ ma ɛya shang osapulu nɛ waki pis kadɛ elim ewɛbɔɔ,